Ee achame awa amerika, amu kararan, mito kalyet, <hesitation> syia syachame yundok <hesitation> ko mi parak kora rapinik chekelipani chii, eng' likaiyai paisho.